كيف تعتقد أن أصدقائك سيفصفونك للآخرين؟ ما عنديش فكرة كبيرة أمام طور اللي هم يقولولهم راح يخولة، شخص طيب على اللاخر، ما تخدمش مخها وردوا بالكم، تخدموا مخكم معاها، خاطر هي ما تحبش تخديم المخ، نتصور إللي هما يقولوا لهم إللي هي صادقة على اللاخر، <hesitation> وإللي في قلبها على لسانها، يعني ما تبرمجش من مات <hesitation> وتعطي للعشرة، وصاحبة صاحبتها ما تبيعش صاحبتهم.